Gny tarehy ratsy tsy hay ovay, <noise> gn fagnahy ratsy, hay ovay. K laha gny maha izy ategna mifototsy amin' ny fagnahy. Da azo atao gn ny manova gny maha izy ategna.